بيوم من الايام صيادة جبيرة بالعمر لكت شسمه لكت زجاجة هاي البيها ورقة رسالة من فتحتها لكتها رسالة من واحد دازها لحبيبته كاتبله بيها اني اسف لان ما اعرف راح اكدر ارجع او لا لان البحر جان حيل عاصفة قوية بيه واخاف لا ما اطلع من عدها فلهذا كتبتلج هاي الرسالة حتى اكلج لا تنتظريني مع انه اني حيل احبج